Saq tahtsõt sõitaq kavvõlõ maalõ, mere viirde ja sis rentiq sääl laiva ja sõitaq väikeiside saari vaihõl. Ja sis kävvüq sääl vaihõl <hesitation> sukõldumah ja korallõ kaemah.